حسناً إذا كنت كدليل سياحي سأري السائحين <hesitation> شواطئ تع دلس مدينتي، وسأريهم أيضًا للقصبة نورلهم الأماكن الجميلة، المطاعم <hesitation> الفنادق الشواطئ جميلة جداً حيث أعيش أوك.